Ilain̈y zen̈y man̈ana fitaovan̈a afaka izahavan̈a marary malaky an-tran̈o na karàkarà in̈y na amy andra alin̈y. Fôtony misy lera zen̈y misy irzansy amy tany omboanao, mety lavitry tany misy hôpitaly. In̈y direkty zen̈y afaka zahavan̈a akendriky marary alohan'izy indesin̈y mandeha manonga zen̈y mandeha amy hôpitaly na mandeha amy dokotera hafa.